أوكي، أول شي يعني أحط الجطع على سطح مستوي، بعدين يعني إطوي الجانبين نحو المنتصف تجريبا بحيث يكون الشكل مستقيم، بعدين إطوي الجانب السفلي <hesitation> للأعلى <noise> لين تغطي القمة، إذا كان عندك يعني المكان ظيق يمكن إنك تطويها أكثر من مرة يعني، بس وبكذا راح تحافظ على شكلها وتوفر مساحة أكبر يعني.